Enyo paspora enyi woma ɖe ye ɖefiõ be, ne ewɔ paspɔra, woma yine enyia, E ɖe fiɔ̃ be enyi dzumevi, shigbe be togovi nene. Ne ele ashiwoa, ne etsɔɛ dze Benin me fifia, o la de dzesi wo be, ameya, togovi ye. Eye ɖe ƒiɔ̃. enyi <hesitation> mɔzɔ̃woma. Mɔzɔ̃woma be nyi ke ne ele ŋtsiwoa, <hesitation> ehi he kpobgo ɖzua niabe ne gble dje nuye kpobgo ɖzua ɖzu ɖekpekpe me ne egbe yi le xixea mea kpoa ne paspor le ŋtsiwo, ne etsɔ ɖe ŋtsi gbe yiɖe ɖzu yimɛ ne gbe yi le xixea me kpoa, a ɖefiɔ̃ be ame ya, be ɖzu ya me leke be tso eya. Eye ne nyi be bu ebua, kuɖe paspor ma yi ne le gome nawo ŋtsia, fiyi ne etso, edzu yimɛ ne o ɖzio le, vila nuka kɔƒe yime yine o dzio lea, woa kplɔ wo kakakaka ava ava kɔƒewo ava ƒamiywo wogbɔ. Enu yi y ne me nya tso paspor ŋtsia eye ma loo. . Shigbe carte d'identite alo nationalite nènèa, edzumevi nyinyi be womao etsã nyi. Ehiã na agbetɔ be eɖo la ɖui. me tɔ be eyi sukulua egni suluyitɔ alo enuya leke wɔtɔo. Tsi o gbe dzio o gbe nyi togovi ya kpoa, e hiã be nawɔ carte d'identite awɔ nationalite. Numawo ɖe fiã be ɖzumevi enyi loo. Tsutsugbã tɔ tsi ne hiã ŋtɔ koŋ tsaƒe ne woa va wɔ carte d'identite kudo paspor paspor mawo na woa, ye nyi dzigbewoma, dzidzigbalɛ. Yi le veveɖe. Ye nyi gbãtɔa. Ne shigbe mia vi tɔwo nene mi dzivia. mi dofu nyɔnu ne edzi vi nɛ mi kpoa, mi ɖebla mia wɔ dzigbewoma ne ɖevia. Ne mi teŋ wɔ dzigbewoma na ɖevia kpoa carte d'identite kudo paspor woawo wo va kpasɛnɛ ɖo. Ne dzigbewoma me le asiwò <hesitation> Ebu tsɔme yiyi ne ɖevia. Gaƒoƒo ke me ɖevia dza aʋlu a yi ŋkɔa, xaɖe dzigbewoma me le ɖevia shioa, kaka tsaƒe ne a va wɔ dzigbewoma, ɖevia tsi. Vɔ kaka tse ava wɔ dzigbewoma enyi be dɔɖeme o ɖza xɔɛ ɖoa, mia kpɔ be gamea va yia, Eɖɔ yi ne ɖevia dza wɔma edɔma gble, meka ye hĩ ʋa? ewó vi tɔ ye hĩ va. Eye ta, ne mi dzi ɖevia, mi ɖo la wɔ dzidziwoma ne ɖevia de la naissance ele dzidzime gbãtɔ zeɖeka loo.